Albatta salatni afzal ko'raman chunki men salatlarni yaxshi ko'raman va <hesitation> onam tayorlagan to'rt besh hil salatlarni tanovul qilishni yaxshi ko'raman.